<hesitation> Karazana akora vita avy aminà lamba: <hesitation> misy a ny drapm-pandriagna, fonon'ondana, rideau, lamba latabatra an, ny leha, fognona seza an, de karazagna <hesitation> mou- mouchoir a.